Fuburoos wa gukan fo mé bu wa, gukankaan fo béti guŋiiŋ jambi gu salté; sén éni uyuho bujoom nuŋa fo nuti butumi jambi aw on néloob sin aan nuyogénol wala nujoow babu nutiŋul muting maan umimé gafooŋ béŋaŋo butumi, fo nuñumé éŋa nuti butumi jambi gafooŋ gagu guŋaŋo do. Fuburoos yayé ñé nak fakan mé.